بیا هم بښنه غواړم، زه په موسیقۍ کې خاصه وړتیا نه لرم او نه یې هم ډېر نومونه پېژنم. دلته هم د حدس له مخې کولی شم داسې ځواب درکړم، چې ضربي آلې هغه دي چې په ضرب یا کومه بله آله سره غږول کېږي، لکه ډول، تبله، زېر بغلي او نور. دا هره آله ځانګړی ریتم او غږ لري. پښتانه د ډول د غږ ډېر مینه وال دي.